Wira wa thamuni wira wa thamuni nituguraga thamuni cia mithemba mingi muno kwi thamuni yam utu ya kivande na thamuni ya njiki icio ni thamuni iria itotethagia gukorwa na utheru wa nyomba na miili yetu na nguo. Thamuni ya kivande kwi thamuni iria ivalaga nguo ni tutinagia kathamuni ga kivande ga kuthambia indo na iria nene ya kuvura nguo na yam utu io twitaga omo na njiki, Riu thamuni ya kivande io tuthambagia indo nayo tukathambia nayo indo cia maguta indo cia maguta nikuaga giko kingi muno nwa nginya ungetumira thamuni yacio ningetha ciume wega nondo talilia urete nguku ndungithambia uguo lilia ulete nyama itingiuma itai thamuni koguo ni nginya ungetumila thamuni uthambie nginya wone indo icio ni ciauma giko kiu niundu ungelia giko kiu gitai kithambie nwa ikulitile mirimo mingi muno ya giko. Thamuni ya kivande usio niguo wira wayo, omo nituthambagia nayo nyomba ona milango nitutembagia na omotwikira maji omo iyo tugasugia sugia kirairi kana varia uvaruta maji maku okona ukethambagia namo ukona kondo ku niwathambia ni kwa thera na wakamula gwacoka kwathera thamuni io ya omo nituthambagia nginya nguo nayo tukarinda nguo nayo ndagika ta ikumi uguo nigetha ituike niyatota ukarokotha na kivande kiu wethera nguo io niyatherua ni thamuni io ya omo na kivande. Thamuni hio ya kivande nituthambaga nayo mwili na ukathera na nigetha mwili usio ukauma giko kiri gikuo ugatiga kununga giko, nguo nisiendaga utheru nundu nguo utavolete wega na thamuni io ya omo na kivande ndingiuma wega na ndigeleta halafu mbega mundu niu kamoraga maiti mairi kana mathatu. Undu ucio niwatiga kununga ucio ulali wa nguo icio wothe nayo njiki tutumagira nundu wa nguo cia white kana ngu ina stain na itaamaga rangi riria tukuvura na njiki tutitukanagia na thamani, njiki na nguo iria ciina rangi ciendaga rangi umwe na utangerutwa ni njiki ta itambaa nguo ya mwili umwe niuratagwa ni njiki na warinda na njiki io majili mau njiki warinda nguo ukavura kavola kavola nginya utige giko kiothenikiauma na nigetha akamuri rita ria mbele na rikairi na ria kathatu tukithambia majimau nitumatuma gira kuthambia lungurwaiti itanda tugatonyia mob na kou ukethera nyomba niyanunga wega niunduwa kiugo thamuni iria tugutumagira kuria na germs cionthe ikauragwa ni njiki kana thamuni iria turatumira kuthambia indo.